ہاں جی، زیادہ تو اس علاقے میں کم کردے نی۔ واٹر سپلائی کم بھی کردے ہے اور ہور کم وی ہے۔ کافی عرصے تک لگی رہے۔ اوہ وی زیادہ تھوڑی بہت لگی ہوئی ہے، کم شم کراتی لگی ہے۔ تاں اساں کھے مسئلے وچ سالے لگے ہیں۔ پہلے دشاخر پولیس آسے۔ فیر اساں گرام سبھیا پولیس لوہے دا پل لایا۔ اُبھی آر جی پل ہے پکا پل نہیں، آر سی سی پل نہیں لگےلا۔ تاں ویسے وی روڈ وی کوئی نہیں ہے۔ اساں اپنی آپ مدد آپ تیز مشین، ایکسیلیٹر مشین دوارا کے تاسوں روڈ کٹے۔ تاں اوہنوں بولے چھوڑے سے کجھ وی نہیں ہے۔ اصلی غریب بندے ہیں۔ اپنا چندے دا روڈ کٹا لئے۔ لیکن ایسی سی پل ہوئی ہے کول نہیں۔ اتنا پیسہ نہیں ہے۔ ہے تاں نہیں کردی۔ لگی ہے نا نہیں کردی ہے کہ بھئی اس گرام دا راج سورج جڑا ہے۔ باقی کافی علاقے وچ کم کیجئے لیکن خاص کر کے لگے۔ صاف پسندیدہ علاقہ وی بیٹھے جائے۔ تاں اساں سن بھاری کٹھنائیاں دی۔ لکڑی دا پل۔ راستے وچ گزردے ہاں تاں جو دکھ رہے ہو نا۔ پر گاں دے پولیس کافی دور ہے۔ اصل وچ وڈی پریشانی دا مسئلہ بنا ہے تاں۔ اس واقعے توں سرکار کوئی یا کوئی کرنا چاہے تاں کر سکے۔ سرکار کو سب کوئی اشتہارات وی ہے۔ تے اُتّے تھوڑا ایس پورا جے مال ہے— اُتّے وڈا مال نیں ہے۔ تے لحاظاً اگر ایسے سرکار کومل چاہوے تاں کرے تے ایسے تے پل وی لگ سکے تے۔ تے تے روڈ وی ایسا کوئی نیں ہے ایسے اپݨی مطلب تاپ تے تیز رہوے تے مشین چے لگے تے ایسے کچا روڈ کرئیے تے کچے روڈ تے گاڑی تاں نیں اگر اڳے پل نیں ہے پکا پل ہے نی تے ایسے گراں-گرام کو چلے۔ تے لحاظاً ایسے کجھ تاواں کیتے چلے تے ایسے گرام کو پلا چلے تے پل ہوئیں چھے تے ایسے گرام چ اِدھر آپڑا لگے مست-مست مساج ہے۔ لیکن ایسے وی ہووݨ چھڈے نے تے سرکار کی چاہیے ایسے لڳ کے آڑکھشݨ دا تاواں کرݨا چاہیے۔ تے زیادتر پہاڑاں دے اُتّے کچے روڈ کر ݙیوݨ جیپاں چلدیاں نی جیپاں کتّے جڳہ-جڳہ تے لوکاں دے موتاں ہو ڳیاں۔ کافی گڈیاں ہوندیاں اِس وچ گاڑی اک چڑھی ہے تے کافی بندے مر ڳئے نی۔ تے سرکار کی چاہیے کہ روڈاں کو پکے کر سڳے اُن تے جس طرح دا اج ایسے لڳے ہوئے زیادتر آلو دی کاشت کیتی چلدی ہے۔ تے ݙو-تراں سال تاں ای مست بݨ ڳئے کہ ایسے لڳے وچ اُنڈے جیڑے اوں اصول جیہڑے کٹے نے ایسے فصل مارا جاݨا۔ اسی لوک باڑ وغیرہ لاڳے ہن، پر او کامیاب نیں۔ اسسی تو بڑا مسئلہ پایا جو ہے۔ روزانہ رات ٹائم پے راتی ہونے آ جاندے نیں۔ باقیاں دے لئی راتی آ جاندے نیں۔ پھر بدلے لے کے کافی نقصان ہُندے نیں۔ فصلاں تباہ کر دتیاں۔ مکئی لگان والے مکئی مار دے نیں تے گہیوں نوں وی مار دے نیں۔ زیادہ آلو۔ آلو بڑا مہنگا لگ رہیا ہے۔ اُسنوں وی بہت مہنگا زیادہ ہے۔ سرکار دی چاہیے کوئی سُنا الاٹ کرے ناں۔ تو اوہ اصل وچ بہت زیادہ نقصان ہو رہیا ہے۔ اس وخت وی بہت وڈا نقصان ہو رہیا ہے۔ ہر بندے دا نقصان ہون توں. باہر وی مہنگا گیا۔ سیاست لانے تے بی جے پی بہت مہنگا ہے۔ اِسدے توں وڈا نقصان ہو گیا سی۔ ہر بندے نقصان ہون توں سیلاب وی لیائی گئی۔ اُسدے باوجود وی اوہناں نے اوہناں نوں نئیں چھڈدے۔ تو ایہ بچہ بچہ دے دناں توں راتی رات چوکیداری کر دے نیں۔ چوکیداری کرن توں اصل وچ فصلاں برباد ہو جاندیاں نیں۔ الزام باقی لوکاں دے میری یاد آندے نیں۔ تے اسیں کوئی سلطان کچھ نہیں تے جولھے سرکار کچھ چاہیدی اسیں کچھ تواں دے کیتے جولھے بھائی غریب علاقے لوک پنج پرگتی علاقے لوک اسیں کچھ تواں دے کیتے جولھے۔ بھئی چیز تاں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیدا کہ بھئی سو آ کے اسیں تے علاقے چندوار جائے تو اس طرحے تاں نقصان کردا لگدا۔ تے اصلیں تاں وڈی پریشانی تاں بات بنل اے۔ تے اسیں زیادہ تر پنج پرگتی علاقے دے لوک رہندے لگے تے۔ اسیں خاص کر کے روڈ تے روڈ وی نہیں اے۔ اسیں گاؤں کو روڈ نہیں لگ رہا۔ کٹے روڈ پے پکا پل ساں کول نہیں اے۔ آر ٹی سی پل اسیں کول نہیں اے۔ تو اسیں تانبا کیتا جھیلا؟ سرکار کچھ چاہیدا کہ اسیں کو پل تو اسیں گاؤں کو اسیں پاس پنج پرگتی علاقے وچ رہن لگے تھے۔ پورے علاقے وچ اوس پے روڈ اے۔ اساں وچ بوہت سارے گاں جئے علاقے وی کٹے گئے ہن۔ تو اسیں تاوݨ کیتے جالے اسیں ناں۔ تے اسیں تے مست مسلین تاں کوئی تے دی بجائے تو بھئی مہربانی ہووی۔